Ndikka mi latta maubo ha ngedam am ngam mi maran numo mi andan ko handi be ko handai, mi lattan ardido.